Eyina ikpoma kpam kpam ne ora ikpoma ado eyina je kubho ekor egba jem ora egba ikpom a bkos bheto bhena bhere nta rasi ranabhere mma vera ikpoma mma aba asa aro ikpoma jire ajo akum iyum ara do bhana usere bera san bhe zubha zu hesinere (starmering) abhana eyumne afi bha kpa kpo ava bhanai afibho ntara yubhai hama bhena ava ikpomare a'odare bho ava magi afi bho ava bhihazum afibho ahumo bhusi abinene ikpoma asio. Ikpoma sede sasi ji bha hekpa eto edu du nta aro evasi ara ikpoma re mmasio ado bhano usere eheremo ji ena (starmering) imu isine evuna vuneji mmoku do ara ewa ehumene mme ro mmesio ara ikpoma re. Efene ede yina azamo azamne ora gwo ra hesare ador bhanor usere ere ron gwe kwen kwen ekor gwe bharavu bharavure bharavure ara ise ajire ere ro esigwe bha rafu ntora ojo zere ora bheven a'osi usa o dor bador eyina ba egba reje jem aka bhe wum a wum efene eyina bheven a'osi ben ara bhedudu ara ederere edeve ezamo. Ozara egbe jem joja ota ro bhaai aza bhazamo aja bha mamoi bho ora kpam kpam gwa kara bhazan hora bhano sa bha hon edere tu tu tu oba ba ujumene gwo tar bhanyi ikpirizumane edere seje ku ova edere so jo kua eke humo ji, ehumoje ehohje mme na itum edere ena itum edere, if um edere ere nan ji nta ida (starmering) ena erasi edere imu edere ehoje evevi jera ivivire efi bha kpa kpo eva bheven efibho eva bhanai efibho eva magi ara eyum ara bhunor ara bhi hazaum ara obu efibho ohobhara do erasi edere, serani eme na ena itum edere ere ka ji bhanjin ejian ebhor ji bhara gwa rawuza bha ragwa ra wuza mme ero aro aru mme sasio ora bheven a'osi bado esi egbe je hubha hub tutu mmo so ba nta ova edere ozo moibhomo itum edere ora ja nku bho ntar mmo. Sa hota nnenere kpam kpam ora egbe ja bhanor aka bha vera evasio, sase bha re me rehor nta bhase erasi overare sa bha humor ikpor a'penti ja here here nne mma humo bhame ozama se hara bho hob era si bha okpor a'penti gwere hiyu bha osiabho ro ja hevuma hevumne osi abhro hovoi ada bho vi ja hora i bho mma tor mma ba kwen kwen apa ba bha horaire bhoven a’ osi oron hovoi aru sasi je ara rema don aso mma namo ora bheven a'osi ba egba reje jem ba. Kpam kpam ara raje akara zanazan a robhen á eto ne ekubho eyina arara me hito bhareme rehor, ehumo ikperekpe eme bhareme re hor ero bhu si etum a tum eche higwa, higwa a bhiha zum sin sin se he horo eche bhare rehor ere humor kpam kpam nta bhu yan a'zoko aka bhun abherem ora bhuya azoko ado ehumo eche higwa egbe a’ reje jem kasen kasen ma anumene gwan semani n fafife nnebhare fe ika hevum a’ hevum bha naira hobho bha naira hobho nva bhin fi bha kpa kpor nhumana bho mmanro imodesi kpam kpamne ji moi san sebho ndan humo bhin ere higwa a’ bhi hazum sanan fafa bhu yan fere mman tan fe ora bhe ven a'osi ba do eyina kpam kpam kpam kpam nta ro yor aka ro kane eyina bhe ba ka bhenabhere, eyina ra kai ja hararara bhanabhanai sa kuma gu je bha ro hon sarana yuai yuai yuai yuai yuai yuai ete to eve vio ora bhe ven ba do eyina kpam kpam be kuwo esi ba bhara ba egba reje jem bara je ja robhen a'efo aka roza nazan mani efene ede yina bhoven a’ osi bhodudu fa bha ya fe raron ratone ere si je egba ja ere torhitor hivio ebhor hibhob ebhoro esa hiso robhena’ efo nzia do eyina ratonne mmere ron je nta razero rananai bhama. Oro bhoven a'osi bhodn du fa si bhodn du fa da bho ku do bho.